منزلي يكون حديد وواسع، مع تصميم عصري وأثاث مريح. أحبه يكون فيه نوافذ كبيرة، عشان يدخل الضوء الطبيعي. ومعروف بالطابع البسيط والمريح.